சராசரி வீட்டுத் தரவுகளின் அடிப்படையில். ஒரு பொதுவான வீட்டில் சுமார் 50 மின் விளக்குகள் இருக்கலாம். கடைசியாக ஒரு ஒளி விளக்கை மாற்றுவது தனிப்பட்ட. நபரைப் பொறுத்தது ஆனால் பெரும்பாலான மக்களுக்கு. எல் டி பல்புகள் பொதுவாக நீண்ட ஆயுளைக். கொண்டிருப்பதால் இது கடந்த சில மாதங்களுக்குள் இருக்கலாம்.